Biasa to intu rie bajung utang nu sessa kaliaki languppa iya, akrak kalia maki kangrei na tala ngissepi ni anu tala ngissepi ni tala nisse kalia ni uppa, biasa injo sikali pi panen nampa na. ki hasso-hassoro todo anganre bajung utang pakunjo, iya mi intu bue-bue biasanna, ka punna injo bue a punna tassikali panen i tassimallingang, rie lima bulang, sikali ji biasa si lima bulanga na panen tau a, jari injo punna sikali panen i nu langngalle lohe minto paki biasa, ka biasa injo akrak kalia tokki injo nganre, na tala rie, ni tajang pisse a panen tau a nampana rie, na injo punna la panennna na pattajangna na akrak kalia maki, ou anre mo injo nikullei nganu punna akrak kalia maki, iyaji injo punna la malliki bue biasanna ri ripasara ji, ka biasana tau punna maingi na panen, lampami na balu ri pasara, to injo haraga biasa lima sabbu sisekko, rie-rie mo injo pappaluang utang pa kanreangangngang, jari ya mintu biasa punna sikali na panen bue na tau a na balu ripasara buabuangangmo intu mange pasara lampa na pa'baluki, e ri pasara tanuntung biasana, ri basokeng pasarana basokeng, pasarana laloasa. Pasara na bontotanga, buabuangangang mi injo mange mo, kanu lani panjari ndeke doik mingka intu bue a kaminang lohe biasana ri pasara anumi ri uppa ri pasara laloasa pi, kanu kunjo minto pokokna tu paneng a biasa lere-lere tokki isse iya do mage ri balla a, ka punna akrak kalia maki injo pole ngangre, anda tang akraki iya la lampaki ka punna akrak kaliaki nganre bue.